चाह य कफी पियके बात कर्बाही जौत मोर बिचार्मा लगलही देउनकही कफी पियले नै डौल हतइ कहके । कतउकी मुइ घरवमा कफी कफी नै पियसाही । अ इअ चाह त मुइ बहुत हैने पियसासु इअ दुधक चाह्, इअ कारीया चाह झनत मुइ पियबे हैने कराह । अ कहियो काली अकल झुकल पियले त पियले नत खस्सै ओसनुक त मुइ हैने पियसासु । अ कफी कसनुक हसइ एगुणा इअ दक्टरवनी मुहवसे मुइ सुनले कथी इअ कारीय कफी हसइन दुधक कफी हैने कि इ कारीय कफी जुन हसइन ओकरमा बिना चिनी गहल कफी हसइ न जुन उ सुनते हमार सारीरवक लागी फेरी फाइदा हलही नाही । कतउकी उ करकी कफी मा उ जुन हमार पेटवा भेटरा जामल हसइन मोट सबह हसइ हसे कस्नुक कस्नुक चिजु सबह हसइ देउनकही उहे जामल हसइन । उ करकी कफी पियले सुन्ते हमार वाही डौल बना देलही देउनकही मोटवा पगरा देलही नाही । एबे ओसने दक्टरवत कहलही । उहेसे मोर बिचारमा लगलही कफी पियले डौल हतइ नाही । अ मुइ पियके त खाली कफी नै पियसाही एबे इअ चाह ओह मुइ खासे पियाह त हैने ।